كون نرجع سمانة لور، ن- روح نخدم الصباح ومن بعد نرجع كان نرجع نروح مع العائلة الكريمة نروح معاهم مع الذراري والمرا نروحو <hesitation> نصرفو نروحو للحوانت نروحو سوبر مارشي نحوسو نروحو بلاك <hesitation> ال- المدينة بحذنا هكا ندورو فيها شوية، المهم نروحو نعقبو شوية وقت نعقب الوقت مع العائلة أكثر، ونستمتع بوقتي.